في المكان اللي أشتغل به فيه، مكان هو كبير كبير، ومفتوح وله- له نوافد له شبابيك، نوافده مرة كتيرة، تمانية نوافذ، تمانية عشرة.